हाँ कछु पक्षी जैस मैन तूता और दूसरे की आवाज़ की नकल करते हैं। इने पक्षियों की याददाश्त की क्षमता बहुत ही अदभुत होत है। फायर वर्द तू यहाँ तक की चेन का कैमरा शटर और कुत्ते की भोकने भोकने तक की नकल कर सकते हैं। इस क्षमता के कई उद्देश्य होत हैं। पहला प्रजनन और संचार में मदद होवे। नर पक्षी अपने इलाके और साथी के आकर्षक करण खातिर विविध और जटिल आवाज़ बनावत है। जा ते लेयर वर्ड और तोता अपनी आवाज़ को प्रभावित कर लेमेट है। दूसरा सुरक्षा खातिर। कुछ पक्षी शिकारी को भ्रमित करना खातिर उन्ही की आवाज़ नकल कर लेते हैं। जाति शिकारी जानवर की आवाज़ नकल करना खुद को खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरा सामाजिक व्यवहार में मजबूती। तोते जैसी पक्षी समूह में रहमत है। जा ते आवाज़ नकल। नकल ते वे आपस में समूह के हिस्से में बने रहमत है। इनकी क्षमता देखमात है कि यह पक्षियों में ना केवल सुनना बल्कि स्मरण करने की आदत होती है। यह प्रकृति का एक और चमत्कार होता है।